Namee quɨndi tucu ñɨɨ yunuhun io quɨndi yuquɨndi iyo tucu quɨndi yɨɨ yiqui nunduve terte nde ndeme o aluminio xiin cun cua coo cua caña coo cua coo na mee tucu quɨvi cuquivichi cucueña cucheaña chupe ote ndee yo otu cuatu ña tuli